تاخذ براد تاي، تحط فيه كاس <hesitation> كبير متاع <hesitation> ما، تزيد عليه مغرفتين تاي وتحط عليه مغرفتين سكر وتخليه يغلي على نار هاديه، ماتقويش عليه الغاز، خليه على نار هاديه حتى يغلي، و <hesitation> كي تحس أنو قريب يطيب ذوقو، زيدو سكر إذا ناقص سكر، بعديكا تصفيه وتحط فيه <hesitation> عرشه نعناع.